Tsara mandeha ahongotro lavitry satria mahasalama ilay dia an-tongotra. Indrindraindrindra ho an'ny ologna efa ambonimbony taona regny tokony mandehandeha ahongotro, mandehandeha amin'ny vato tsy natao kapa. Aminjay mahasalama vatagna zegny ilay mandeha ahongotro lavitra.